<noise> lëꞌ yagla xial lëꞌkga xkiꞌn zënma guꞌn nakba xiliëwa lo lëꞌkga c̲h̲apu medid lo diꞌltse zënma sti liëw nikl gakche gial yagla saꞌngl lëꞌ mer xiliëwa xnuse gialu lu nanlu xmedidu xkuꞌn naku.